أفضل بين السيارة والدراجة والقطرة أني أسافر بالسيارة لأن السيارة لان السيارة مالتي عندي أسافر بيها يكون وايد يوم هادي وايد يوم مرتب سيارة أشوفها أنها أريح وايد من القطر أو من دراجة الدراجة وايد متعبة للظهر وللجسم.